Ny kolontsain'ny Inde ndraiky <hesitation> zare jusk'am'zay mbôla mitana le hoe mitana le hoe anatin'ny tragnobe araiky aka fao manomboko am'dadilahy, dady, efa zanaka, zafy jiabijiaby io agnatin'ny tragno araiky aka fô avy ake tsy mahazo miadimiady; avy akeo am'zay kaofa am'le resaka fanambadiagna regny igny an-jareo vady atolotra le le atolotry ny ray aman-dreny tsy maintsy mifanambady tsy maintsy hoe zay fao fa tsy afaka mifidy hoe: ah, ray ihany ny tiàko na karahan-jany, avy akeo am'zay le vaiavy am'zay tsy maintsy magnaraka an'zay raha jiaby koragnin'ny vadiny mila tanterahiny fao, avy eo amin-jay ny ankamaroazan-jareo na jusk'amin-jay mbôla tsy mihinagna hena, tsy mihina lako, tsy mihinagna atôdy.